Fomba fandihagnan’ny sambo zao ôhatra na lakagna regny zaigny i, izy tsy-tsy <hesitation> tsy mihitsoka ambany zagny eh, tsy milentiky ambany agny izy, nony i vodiny ambany i zaigny. De misy môtera aminje kô, mô-le môtera zaigny mampandeha azy. Igny fô, ôhatro kô tônga amy tagny andianagny, amin’ny alalan’igny zaigny fôgna, mi- <hesitation> misy raha kitîgny de mampijanogny azy. Fô izy tsy mihitsoko zaigny nony i vodiny avy ambany i zaigny miaro, miaro azy tsy ihitsoko ambany tsy ilentiky i lakagny igny.